A soodan ñawri walla kawrindinaa jawdi ndi njiɗɗaa hasindinɓe ɓee, caggal muuɗun tewtoyaa hasindinɓe ɓee. Ɗun kaa kaalanaa ɓe, cartoɗaa ñalaande nde ɓe kaani hokeede. <hesitation> Saa waɗii non fu, nden kaa ɓe fuu ɓe kawran ton. <hesitation> Ndokkaa homo fuu ko haandi. Homo fuu heɓa arsuku mun.